<hesitation> Fomba fiasanà moulin à poavra ndraika amin'ny fagnapotehana voanà poavra: <hesitation> izy io a misy kakazo a de misy vy; de agnatiny akao a <hesitation> misy raha <hesitation> karaha hoe helisy zany, de alasakanao akao i vaiganà poavra igny a de am'lohany ary a misy efa ohatra hoe tombaka madinidinika maromaro; de misy mizara roy izy a: <hesitation> misy aloha de misy afara, de ahodigna izy, ahodigna zany le am'le afara aty de mivoaka am'le lohany ary vovony.